Kuume kandje ta kongo iilonga nande okuli ndaala oku- ndaala oku gandja otshiholelwa nande okuli, opo amana osikola, <hesitation> ngashi payife pethimbo ndino tuli lyu- lyu- lyuudhigu woku mona iilonga, oto vulu ike okuha nande omositola, to popi na mwene gositola kutya, to popi na mwene gositola kutya, <hesitation> nande iilonga ike yoku komba. nenge yoku pakela iinima mositola, keshe ike otshilonga shi toku thapo manga tokoko iilonga yohe mbi wiilongela shaashi iilonga yetu mbi twiilongela oya pumba nayi, aantu nayo otaa piti oyendji mosikola, iilonga nayo oyafa ngaa kayipo oyindji, pethimbo ndino keshe ike sho tsheyapo ngeno, oto vulu ike okuha wuka longe, nenge oku landitha ngaa, nande owa tameke ike oku landitha uuleke, okashako ike kamwe nande opondje hegumbo lyaandjeni, nenge nge owuli komukunda hwiyaka pethimbo lyopenzela, tokutha okashako toka landitha kaakulupe, tokutha okashako kokaleke na keshe ike shono to vulu okulanditha ike pethimbo mpono opo wu vule okwiimonena ike okayima kohe, maala thimbo limwe ondaala okutya katshitshi lela otshinima oku tala ike kotshimaliwa, oto vulu okulonga nande iilonga yokwiiyamba, tohi nande okotshipangelo hwiya tamu kiiyamba oku- oku Okukala nande, tohi nande okeesala hu kuna nande uunona mbu wuna omukithi gokaankela, tohi nande ohono twiiyamba, aantu otaye kumono ike yo taa mono kutya ooo, nguno mboli ota vulu oku longa yo taye kuku thapo, ethipo limwe okwiiyamba otaku kupe wo natango eyambeko nenge aku kupe eempito opo wumone iilonga mbi tayi vulu oku kufuta nawa, ethimbo limwe kayi shi ike iilonga, se muuyuni wetu payife otwaala ike okufutwa shaashi otwaala okulanda uunima wuli ngino, maala oku tala otshilongo tshetu tshili ngino, kutya owiiyamba, tohi nande omositola to popi naantu, ongweye toka konga aantu, aantu hayo tayeya oku kukonga shaashi monale ngele onda pwiikina kaakuluntu monale aantu mba yiilonga hu to kalonga oyo haheya kungweye ya pule iilonga, maala payife ongweye lela ngu wapumbwa iilonga, tohi lela to pula, to popi na mwene gositola nenge nakeshe shoka waala oku longa, ndee to pewa iilonga, ngeenge kapunatsha toka mbadhala oku- oku ninga nande oka kunino kohe, to- to toningi nande iiyimati yohe, ndee toka landitha, aantu oko ike haya tamekele hoo, ondaala natango ndikupe omayele nande okuli ngaashi, ondaala ndi kupe, owa pumbwa ngaa oku kala hoka konga iifo, shaashi miifokundaneki ohamu kala natango muna eempito dhiilonga, ngweye to lesha iifo ya yooloka ngweye noho to kala ho pwiikine oradio to kala ngaa wuna ethimbo, to kongo ethimbo kutya eprogram dho hadhi kalako dho Dhiilonga dho hadhi popi nenge hadhi gandja keempito dhiilonga, to kala hopwiikine oradio ngweye to lesha iifo yohe, uuna kuna otshimaliwa tshoku kalanda iifo, tohi nande opaantu yaandjeni mba haya longo, toya pula kutya aye kala ngaa hwe telendje iifo nenge iifo yohe mbi to landa tweetelendje, nge kunatsha nande otshimaliwa nenge aantu yandjeni itaya vulu oku kulandela, okuna wo nomalungula, ngaashi okuna ofacebook, niinima yetu ngaa mbyo yee instagram, oto vulu oku talako hono nako ohaku vulu oku kala eempito dhiilonga, to talako ngaa keethimbo to tala to tala shaashi owala iilonga, iilonga itayiku adha ike megumbo wa lala, owa pumbwa oku konga ngwee tokala wo nande owii hadha ne wa kiithanwa nande oko mapulaapulo gotshilonga tshontumba shoka aantu yaala oku konga omuniilonga gwatsho, oto kala wo to popi, shi to popi owuna eyi nekelo mungweye mwene, to popi lela wuuvite kutya shino otshilonga tshandje, to kala wiinekela mungweye mwene.